Tzu'käyi wijtyajpa wijtyajpa ät muspapä't ke wijtyajpa mi'syu, wijtyajpa tziji, mi'syu'i mye'tzyajpa tzuk, mye'tzpa kyu'ku wa'ku ku'tu y täjkäpya täjkäpya donde quiera, mye' jye'npa nas titya'p wa'ku wijtu, jete tzu'kä' wijtyajpa, tambien tziji witpa tzu'kä'yi por que mye'tzpa kasyi wa'ku 'yesyaju 'yune y mye'tzpa kyu'ku wa'ku ku'tu, pyinyajpa kasyi, pyinyajpa titya'p wa'ku nyajnhayaju 'yune, y tambien tzuk witpa tzu'kä'yi por que jetij mye'tzpa äksi mye'tzpa tiyä pya'tpa mas, katä descuidatzäkpa minyajpa täjkoji, mye'tzpa ane, mye'tzpa panh, mye'tzpa lo que pya'täpä wa'ku kyä'su, jete mas wijtyajpapä tzu'kä', tambien tziji' mye'tzpa mye'tzpa tza'mojmä kyu'tku, witpa jinhä, mye'tzpa nkiniya, mye'tzpa pasok titya'p wa'ku kyä'supä jete wijtyajpa tambien.